والله عن نفسي أنا أفضل إني أعيش <hesitation> في شباب بالغ لأنه في العمر تجدر تختار طريقك، تحجج طموحاتك، تختار مين تكون، تحدد شخصيتك أما في الطفولة كنت أحس إن الأمور محدودة لكن مع العمر تجدر تكتسب تجارب تكون أكثر يعني قدرة على إتخاذ القرارات تكون انت جادر تقرر لنفسك مو حدا يقرر لك.